କେତେ ପ୍ରୋକରାର ଡାନ୍ସ ନାଚା ଅଚ୍ଛୀ ଭରତ ନାଟିଯମ। କଥକ, ସାଲ୍ସା, ବେଲେଟ, ହିପପ, ଟାଂଗୋ, ବ୍ରେକଡାଂସ। ଜେଜ, କୁଛୀ ପୁଡୀ, ଏପରୀ ଅନିତ ନାଚା ଅଚ୍ଛୀ।